Ny tiatiàko zen̈y sitrany zen̈y za fo mitondra tômôbily nakà zen̈y za manokana zen̈y. Fôtony zen̈y koa fa za zen̈y mitondra izy tsisy olo zen̈y mety afaka mideranzy za zen̈y anatiny tômôbily nakà ao, afaka mivolan̈a oe anao mitikitikay, anao karakôry. Aviô za fo koa zen̈y tômpiny leranakà fôtony koa mandeha tômôbily tômôbilin'olo besinimaro in̈y zen̈y anao tsy maintsy man̈araka leran-drô. Afaka mijanon̈o rô fa ty hijanon̈o fa afaka mandeha fo fa koa fa za zen̈y ze tiako atao zen̈y mety fo.